हमन के ज्यादा सुविधा नई मिलेल गाव कति। तो हमन अलग अलग सब्जी ज्यादा नही खाथि। हमन के एक सब्जी सांझे बनेल तो ओला हमन सुबह भी खा लेथि। हमर 15 दिन के हिसाब से महीने भर के सब्जी बनथे।